La bevata aminy ñy tanora tokoa ñy fianara aminy ñy verisite, ñ'antony: -Lafa i eñy, mitombo ñy fahaiza, noho ñy fahalalà anañany, manahaky anizay koa, lafa i eñy, mianatsy ñy fiaraha_mony, noho ñy fahaiza mifandray aminy ñ'olo; manahaky anizaoñy fivoara, lafa eñy i,mahita ñy fivoara noho ñy raha tokony ataony aminy ñy fiaiñany.